<hesitation> Masinina fanasagna lamba zegny ai masinina <hesitation> vita vazaha de izy io ah mandeha courant, de fomba fampiasagna agnanjy ai, <hesitation> lamba maloto avarigny agnatiny akô <hesitation> de ampiarahagna amina vovontsavogno, de efa misy ragno agnatiny lamasinina akô de potserigny fogna bouton ou de magnasa le lamba akô de tonga de mivoaka maigna amjai izy kô afaka avakao.